Biasa nai bulak sanahulu esa petani ala kerja bershkan sila hadaoen a no osin a ho ala siap siap ala sanga sele hade nai bula sanahulu dua no pa'a barisi pa'an no gai barisinosin a.